Gu tughwaza koɓiŋ gu lag <laughs> lagata day kwatami netse səkwatav ka gu lagata daŋ kwatami kagi to kagh kana na səkwaka tə inna <hesitation> nda koɓaghna ah inan nda koɓin na gu lagata daŋ daŋ kwatami, netse skwata nda koɓo ahgi ndetse to koghe səkwata nda koɓaghna aghŋ lagalaka day kwatami, aga koɓo məna to həmaka da səkw-ne? Kəghn gi nda neɗe gu kwaranta mina nagu aŋ ndaw məna ka zləgh gi dzata avlini ha nda rəgo skweɗ nda koɓibi <hesitation> gui ghumboso dzi ghumbos ahdiya <hesitation> mbaza mbaza na kaɗakana na ko lah hafina na həma <hesitation> to ghumbosyo tunda neɗe <hesitation> neɗe pəsa kobo netse dzi tə səkwata ndeɗe ah-ga lagata daŋ kwatami dəɗap guleŋe haha it tadiya ba hail deyewo to undunda tə dzuk aŋ duniya na kol səkwat nda koɓini to nede kam səsana tə neɗe səna tə innunda megaɗe amma-amma yaɗ kam ɗamafta bi taya watəv yawo netse sənata aŋ ghagini ne tə monka kagi taguŋ zighaɗ vita ləflihina gu <hesitation> gol miyo, <hesitation> gu dzitaŋ ghamboso naye səna undun-da ah har kəɗakana mbitsatabiwo naye undunda sənayo aha wani guleŋ ah <hesitation> tughwaza tsa keghɗ təghwaza gu data nda ghuri nda wurna, da kəghɗ nda wurna, da keghɗ zəɗa-zəɗana nagu zləɓuts kənda <laughs> uvaŋmdiya nda uvaŋ amdiyana a'a eh <hesitation> kaghe data tunda kaghe data kəm ah-sənaka na <hesitation> kəlagakoli tən ghalaya na naye u-u'bədzi pəkuneɗna maye giɓo tunda maye səŋa taya na ah na tapaka məna a kəgi ndets na naye tə t' dzita ghumboso naye har koɗakana həmi təɗ-haf təɗ-haya ah dzukaɗ aŋ duniya har zuwa kəɗakana har zuwa bitna naye sa unndur nda ah sənayo ha innunda sənayi səŋi t' ghumbosu aŋ duniyana gaba-daya gu da <hesitation> duniyana gaba daya Aŋ ghumbos miyo, amma lahaya hes-ya səsani tinin-nda magahəŋ na kal-kala bu nahaŋe pəsara aŋga ghaya tahaŋae nahaŋe səna tinun nda dzava hən nahaŋe unda sə zə-zəɗa mahaŋ ma nahaye sənanta səkwara zəɗ-buma nahaŋe səna-sənata səkwata eh naye unda sənayo ha umda sənay təghən mayawo təghŋ gwaɗa hesa nawo naye senayi inna <hesitation> kaɗa hahad unda <hesitation> unda səkwiɗ ma imma səna bi taya pəkuneɗwo, amma nana hesa ne sənayo <hesitation> tughwazna vita tughwaz <hesitation> drat'uvna nana sut ghuzo gu lagata daŋ kwatami na na naye sənayo ha inna sənayi to ghaŋ mayawo eh naye sənayi kaɗawa kawai naye sənayo ha inna sənayi, ha inna sənayi tuhula nana na, ha inna sənayiwo inna-kada inna kam tə faruk aŋ duniya kəm, amma unnda nəgha illa ɗa naye sənayo, kada inna tə faruk aŋ duniya inna dza ghumboso, inna ma-maga, <hesitation> <hesitation> bəga ghumbosna kada inna to faruku amma tuni <hesitation> səma und da nəghataw haha-vitun inna da faravata nəghata naya wo innun nda da faravata nan-nəgha naya to naye nəgha yaɗa sənabi ina tuh-həla nayu na ha ina da kori tuh-hula nay naye sənayi kawai nayi sənayi naye sənayi, tuh-hla naya wo haɗ unda sənaka guleŋe to haɗuwo to, da pəsatalo aŋ ba haka ba səna ha inna tuh-hla-təghŋ naya ha inna sənayiwo, ha inna sənaŋ. yanzu ka gane ah <hesitation> sasənaka aŋ duniya nana <hesitation> lablaka da tə bag ŋgane ko kəgh aŋ ghaŋaghe da kusaɗata inna ŋgave gwaɗ ŋgane <hesitation> taguye <hesitation> inna ŋgane tunda labka da t dah-diyuna ha inna da nəghata ku naye sənato, <hesitation> innunda da sənati taghŋ nayu ha sənay-təghŋ mayawo kukəɗa hes-nana hesa-hesa ne sənay kawai undunda ah gha ca ghuɗum. Aŋ bubee səpta neɗe pest ghuɗum səbay <hesitation> mutak na gu rag-gu <laughs> rəgaŋ meɗ gu rəg meɗe səbsa bubaŋ ɗow-ɗow-ɗob-ɗe gu kiyalala ɓubi gu-gu dzebina həna neɗ tə rəgo ha-ha koma avra bubna ne kak kəghna kawo eh rəge ta rag ɗe kagi to kaghe pasabta lab da pəs mbəgayi naye sakor ba to gugu gu ndabtəŋ bub səkweb tə ghub ba, to naye rəg-na ah-to a shala ba agi ndeɗ na ah <laughs> ha sladuke wo naye kaka to inna slda gayi aghŋ bub ɗabita na way pəsabta ne? Agina ya-yaɗe pəsabta akaka to kəgha pəsabta kəm srədaka mana slədaku re səsəna tinunda pəsabka skweb tə ghub ŋgane ai, ah agi ndeɗna ah <hesitation> da hidita kana naye gu rəg meɗe shine mun-nda sənayo, ha innunda sənay taghaŋ mayaw təghŋ laha həkna nufa, taguŋ guleŋ aŋ ha inan nda sənay təghŋ laha həkəna na. Inan nda sənay guleŋe na kunda həknee haha undun-nda <hesitation> lagata daŋ ghuvay, laga keghəɗ day ghuvaina ha inna təhoɗ ay ghuvay ka netse lagata fa und-be tsəghaga ta wo. Netse lagata haha matakala inana nda t <hesitation> lolal te ghuvay dzeɗ dzeɗa-dzeɗa; daŋ ghuvay na, <hesitation> inna guza amdiya haha guza amdiya ma dzed da kes't guzan aŋ ghuvayni ka ha ghuvay ŋgne diɗiŋawo amma haha gu-guza amdiya, eh haha lidz amdiya laga da kəs lidz netse gu haslata haha aŋ ghuvay ŋgane gu dz lau-lawa dakerr kagolo <hesitation> da mog molo labta da dat immi, aya unndaɗ aŋ ghuvayno haslata aŋ ghuvayna na weda da təɗ keghlo a wistsəgha bata zuwe gul səpata mol sakweb gul tsəghanasta mol zuwee da <hesitation> təɗapta molo skweb naye guleŋe ma <hesitation> gwaɗunda səna yaɗa tuh-hla nayana gha-ha inna sənayi wo ha gwaɓunnda sənayi ghala mbaɗa-ɗa ha innan-nda pəsliŋ neɗuwo ah <hesitation> naye səna yaɗa haha wanii zəla sləee toŋgeɗe, sləee toŋgeɗe gu gu <hesitation> tsataŋ sləa, tsa kagh sləa na eh gu dzanstaŋ sləa ŋgane na gu tow, gu tow səkogha da mahga sa-sa kegheɗ da mahga way zlədnuwe kusanata ne? Aŋ golna sləe dzista ka taw ne togg kə ne sləee toŋgi tunda sləe toŋg kaa. Neɗe dzanasta guleŋe ne da tawka todiyi akakana dzis na pəta na pəta pəta na gu dzesta aka nace tunda sləe dzanasta kəm ai sləghe ai sləgh dasəkwiɗe ree ah sləɗiya, to təwka guleyi a golo ah gol deɗna ah-ah netse dzista kabga təɗun keghi ay zədna nagu dzista meɗna akagi kəgol ndaneɗ to affa guɗuf məna kəgol na kaka hayiŋ da hin nda ah-ah kakana hayiŋ da hin nda sləna ahdinawo ay tenuwo saidai ghuzlul sləna dzeb ahdina kadzuwal da, da kadzuw da hin winka ah kagol ndeɗ a'a ha-haminaya bewo ah mabɗa aŋfuta pəkwaneɗe gula kadzuwa sləna da səkwoghana aŋfuta kadzuwa səkwoghna ah dzas-dza hini təgha ɓəɗok guleŋ gu ghəzl meɗ sləŋgne dzebe daŋ wene təbga ŋgo to naye innun-nda sənay guleŋe, <hesitation> ha laskwiɗwo <hesitation> təghŋ manawo.